X̱iꞌk nak seit guꞌn c̲h̲uꞌnnstsiꞌnná seit knu nak patrona y seite de oliva gunu c̲h̲uꞌnnbeyná lëꞌ gunu xc̲h̲aꞌ midz sedezol y seit guꞌn nak lëꞌ gunu xc̲h̲aꞌ soya. <noise>